یو موټر په عمده توګه له څو برخو نه جوړ سویده لکه انجن ، <hesitation> همدارنګه ترانسمیشن، چوکاټ ، او د موټر ټیرونه، او همداراز بریکونه او څېراغونه پکې شامل دي.